Le fomba atao misiky sakafo ts- tsy handratra tontolo iaignana zaigny tegna tsara sady tsy mampiasa charbon anao tsy mampiasa ataigny fa mampiasa fatagna gazy de ôhatra raha misy ahanigny tsy lany regny tsy ariagnariagna momba igny fa atôkagna amin'tany araiky de amiagna na amiagna vôrogno na amiagna lambo.